सबसे तेज जानवर जू च चीता च। चीता ज जीरू से सौ किलोमीटर स्पीड 3 सेकंड मा पकड सकदू। अर सबसे धीमू जानवर च उ कछुआ च उ बहुत ज्यादा स्लो चलद यू द्वई घंटा मा कुछ ही किलोमीटर चल सकदू।